akpugha abho kare wa oyebha-mbinghe bot akpugha a yi o kare wa oyebha-mbinghe. ebhun o re joe wa oyebha-mbinghe o bho joe wa bot ebhu akpugha n nok a joe wa o ki fon oyebha-mbinghe na ane. o fon oyebha-mbinghe na abhon ama. o fon oyebha-mbinghe na abhon ama. o fon oyebha-mbinghe <hesitation> na kpe baghe-nne baghe-nne. o yen nne ka etek eja o fon yebha-mbinghe na ye. akpugha a ka chingi nne. akpugha a yima wa o fon o yebha-mbinghe. ebhu akpugha chang m eye mme n ki fon oyrbha-mbinghe a?. ebhu akpugha chang m eye n ki yim eku enyere e jama a?ebhu akpugha chang m eye mme tik n yim eku nnyen ome na nse ome a?akpugha a ka nne oyebha-mbinghe. akpugha a yima o yebhe mbinghe. akpugha chang wa mbinghe a bho yebhe wa. mfin nnyi nji akpugha chang əm nji n chora n chot nnyi n chot eku nnyi nong e nyəne e ka fon nti mba oyebha o bha. n ki yay eyo deghere n sera. ka mfin nyi nyo chang n yaa amət kpet ta oche. mfa-mfa n chibhe n yaa eyo. eyane n yae eyo. eye n yae eyo. akpugha a kara nne o yebha-mbinghe. bot akpugha nong a kara nne oyebha-mbinghe chang se mma o jak o ji rang obho ka a yung-o mma o ki ji oji yue nne-o. mma o ki kən nne o ji gue-o akpugha erong chang o yebha mbinghe o bho joe. akpugha o yebha-mbinghe ekpin o yebha-mbinghe. erie anji afo ano nji erik anji e ri e gura eyim ebhere ebhəre nnyen-i nti asik mfa mfa e chəbhe e gura eyim ebhəre ka nnyen-i-nti. oyebha-mbinghe o sue etek. oyebha- mbinghe o bha. ekpin ebha <hesitation> o kot o ye. ebhen akpugha chang we mo yebhe. mbinghe mana. ane a chəbhe a karo ane nti. nne a ki yen wa a yare wa nti bot nong akpugha chang nne a bho yare wa nti. nne abho yen wa a bhing wa se bak. ken nong apugha a ri nne a ki kub wa a bhing wa se ba ko nti. a yim wa se o di eyim-edim we erong o kəm o di eyim-edim o nyanghe afoghe a ma afo. akpugha a yebha. ekpin erong e yebha. akpugha a mo yebhe na jen?akpugha a yebha. e dik e fangha ka biji. ejum na e fame o ka fon nji o yima nong mbin nyi e yima na o ka fon akpugha o ki ji o ji kare ebhin nne a kut a?o fon akpugha o ki kare ebhin eja ane a kut. a yim etum ka ebhin eja. o ji o ji yen ebhin eja o nyeme. o yoe ka akpugha na a yima ejum. yen nong e ki bhi abhu mma chang omo menghe mang o di na abhon ama, o nyəm o kəm eyim o di na abhon ama. o nyəm o nam nnyam. o nyəm o nam nkok bot o ki nam nkok eya o kəm o nam nnyam eya. onkəm na abhon ama. o nam eyim-edim e bha nong o kore. o nam. o nam abho mfo. o nam abha okpo o kare abho. a kpugha a yebha. ene se akpugha o mo yqebhr nne nyo a to se akpugha a mo yebhe baram na a sira ano akppugha a yebha. akpugha a yebha-o. a kpugha a yebha. akpugha na a ri ebhat. akpugha na a ri okot. akugha a yebha. mme akpugha a yebha m a yima mbinghe a yebha. o fon mma o chəbhe o yoa. o chəbhe o yebhe mbinghe. mbinghe a mo yem wa. akugha yebha. yen nong n jena. ebhu akpugha chang kən m menghe o jen. ebhu akpugha chang kən m bo kume ka etek nji-nng n di nna mfa. kpugha a yebha. ofu o che n nam eyim-edim eme n kəm n di N fon kpe jen-jen nji e kore m n kəm. kpe jen-jen na n to bət n ki nam n nam. yen nong a yip chang əm n yen ayip mbing mmnan. nam. n nam a yip n ki ka nju ame n chəbhe n yuma. n wok n yuma n wok n yuma. n kəna n suk eyim. n kəna n yima kpe jen-jen nji n nora nyim. akpu gha a nobha. ofu o chə n təm n dui nyim. n sure njom ame. n bing abhon ame. kpe ene nnya fone eje nji a dik a di mme n di ejame. nji m fon n kare abho. erong a fon a kareəm. n sure njom ame etek ejame n kub obhasi bət e joe ka okot na atem. efon okot na atem oyiri o ka bha. kpe ene-ene a kpin a fon eje nji a dik di eja mme erong n di ejame erong. n fon n erong n kare abho; abho erong a fon a kare əm. n kubha obhasi chen chen ofu. nnyo a kəm ekpin. nnyo a bhara əm. chen-chen ofu. yen nong n nyem na ofu. mme n yi a? N nunghe n nunghe-e- ofu o che n nyəme nong mme a sik. n nyəme na nkəm a me. ebhu eri n jak ebhin ejame n jak ebhin ejame. ebhu e ri nji n sigha-efin n sighi efin. ebhu eri nji n jak n ji suu mfo ame ka ayip n dua n ji suu mfo ame ka njue. N kun ka njuee chen chen ofu n nungha n yaa n jena. m kpina. O nyəm o nem